шексіз шетсіз ғаламда алуан түрлі адам бар әркімнің түр түсі де тағдыры да таңдауы да әрқилы
бәрімізге ортақ бір ақ нәрсе сен де мен де пенде армысыз ағайын пендеміз ғой ток шоуын бастаймыз
әйелдің әдемілігі әдептілігінде бұл көптің пікірі алайда қазіргі заманда қыздар көбіне сұлулықты салондардан іздейді
келісесіздер ме келісемін мен келісетінім қазіргі жастар бұрынғы кезде біздің жігіттер менің жігітім өзімнің жігітімнен бастайын елу жыл
адамның түріне қараған жоқ жылылығына сол жағына қарады рухани жағына біздің кезімізде
а қазір жігіттер бірінші қарағанда боянбай түк ы не етпей отырса қарамайды
көп қыздардың ішінен әдемі болған сұлу болғанын таниды артынан барып әрі қарай уже іш іш жағын қарайды
яғни қыздардың көп боянатынына өзіміз кінәліміз ғой өзіміз кінәліміз
өйткені і көп боянады деп айтпаймын көп бояған маған да ұнамайды қыздардың бірақ та кішкене өзін өзі ы бояп ы дұрыстап жүру керек дұрыс киініп
өйткені жігіттер бірінші әуелі түріне қарайды қалай көрініп тұр ыыы көзге түседі ме көзге ұрып тұр ма деп содан кейін барып ішкі жағын
солай ма жігіттер жоқ не олай емес мен өзім айтып кетейінші ыыы бірінші ол әрине боянған кезде де оның түрлері көп қой
вульгарно боянған адам кім жарасады мысалы маған ұнамайды ондай вульгарно прямо қап қара қылып бәрін жоқ мына қызым қарындасымды қараңызшы қандай сүп сүйкімді
і шынайы боянған шынайы боянбаған да ы ммм білмеймін маған ұнамайды ондай жарқыраған ондай қыздар
сонда қалай болды боянған қыздар ұнайды бірақ қатты
макияждың түрлері болады ы ол кешкі макияж және күнделікті макияж деп аталады
ы енді кейбір қыздар бар ыыы күндіз ыыы кешкі макияжбен жүрген ұнайтын қыздар бар
ал біреулері жай ғана сол әдеміліктің өзін кішкене ғана білінер білінбес ы бет әлпетіне келетін қылып бояйды ол соған
жарайды ы бояну түсінікті макияж түсінікті ыыы менің сұрайын дегенім мынау ыыы адам өзінің бет бейнесіне өзгерістер жасайды ғой
мәселен кірпік жалғау татуаж жасату пилинг шугарин спа шаш бояту айта берсек бұл тізім екі бетке жетіп бір ақ тоқтайды
қыздардың көпшілігі осындай процедураларды
жиі жасатудан бас тарпайды ыыы бір ы қызық ы жайт айтып берейін студент кезімізде бізде гүлаш апай деген психология сабағынан беретін мұғалім болды
өзі как елизаветта ханым сияқты киінетін прямо ерекше
ы мысалға сабағына ыыы боянбай немесе боянбай дегенде жаңағы баттастырып емес өзіңе қарамай
і күнделікті бір киімді кие берсең ол айтады сен қыз неге киінбейсің деп барлық топтың көзінше сені түсіруі де мүмкін
і соншалықты қыздың ыыы әдемлігіне өзіне қарағаны ол үшін маңызды болды
ал сосын ы бір сабағында ол осындай бір қызық жайды айтып берді ыыы досымды кездестіремін деді жолда
сол досы ыыы жаңағы әйелімен ажырасып кеткен сосын жаңа отбасылық жағдайын сұраймын дейді
енді неге ажырасып кетіп ажырасып кеттің десе ол айтады екен ы сол бұрынғы қыз кезіндегі қасы жоқ қыз кезіндегі сұлулық жоқ мәссаған
мен сол үшін ііі сол сол үшін мен ажырасып кеттім әйелім өзіне қарамай кетті деп айтыпты
кәсіби бояну туралы ендеше әңгімені бастамас бұрын і жігіттер жаңағы сұрағыма жауап беріңдерші ыыы роза апайымыз айтып жатыр
боянған көпшіліктің ортасында боянған қыз бірінші көзге түседі сондай қыздарға жігіттер көбірек қарайды дейді
ол бұрында шығар қазір ондай көп боянған қыздарға аса қарамайсың

ыыы былайыншы ы әдемі қыздар болады өзінің шамалы ғана там корретировка дейді ғой былайынша орысша айтқанда
ы біраз шамалы боянса ол оған ештеңе емес і көбінесе ііі әдемі қыздар өзін бояп ы құртып алады түрін и ол егер де
артық қыламын деп тыртық қылады дейсіз одан бетер әдемі болғысы келеді ғой аха
бірақ қыз егер де саған ұнаса например ы ол жақсы боянып алып ол ұнаса ол адам жігіт оның образына сүйсінеді
образына ғашық болуы мүмкін бірақ содан кейін уақыт өте келе оның шынайы келбетін көрген кезде басқаша болуы мүмкін совсем
а ол шынай келбеті сіздің өзіңіздің ы әйеліңізге деген болашақ ы өзіңіздің жан дүниеңізге байланысты
ыыы ы сіз өзіңіз ол ы әйеліңізге жылы лебізбен
ыыы жаңағы керекті ыыы керекті өзіне бет бет әлпетін күтетін заттарды алып беріп сыйлап сөйтіп тұрсаңыз қызыңыз ы әйеліңіз сізді бояусыз ақ әдемі болады
ол сосын келе келе жаңағыдай түрі жаман болып кетеді деп ол өзіңізге байланысты
түрі жаман болып кетеді емес шынайы түрін көрген кезде шошып кетеміз деп отыр ғой
айналайын менің шалым қырық жас мен өзі аппақ болдым шашым ұзын болды шашыма қызықты былайынша шынын айтқанда сұлулық ештеңем жоқ міне жетпіс екіге келдім деп отырмын ғой
қырық жасымда айтты ы ыреке сен көзіңді қара карандашпен бояп көрші балалар бояды ғой саған сол жарасады деп содан кейін үйден шығармайды қара карандашпен көзімді боямасам
әй бәрекелді ендеше айтыңызшы осы сіз жас кезіңізде қалай боянатын едіңіз жиырма он сегіз он
қырықа дейін боянған жоқпын біздің кезімізде боянбайтынбыз шашым ұзын болды сап сары болды шашым өзім де сап сары болдым
ы сен де міне ақ жігіт аққұба жігіттің әдемісің мен аққұба қыздың әдемі бойым да ұзын болды қазір енді семіріп отырмын ғой енді алты баладан кейін он екі немере үш төрт шөбере
бірақ та ы жолдасым менің қалай болсаң да анау үйде жүргенде халатпен жүргізбейді өзі военный адам
сен дейді үйде жүргенде ыреке олай жүрме сосын мен завхоз болдым болдым райкомда істедім мен өзімді өзім құнттап жүрдім
ал енді бояну өзінен кемістігі болса бір жерін бір жерін жасырып жаманын жақсысын асырып дизайнер қыз дұрыс айтып отыр
бірақ та баттасып боянған ол дұрыс емес әлгі бірдеңелерді жасырып түнде жатқанда аллах өзі кешірсін шығып алады ғой күйеуге
содан кейін бірдеңесін сылып тастап анауысын алып тастап әлгі кемпірлер құсап тістерін алып тастайды деген сияқты
түнде шошып оянып өліп қаласыңдар ғой сондықтан да өте қатты бояну жаман
косметика болды ма ол кезде болған жоқ міне қара карандаш шалым маған расходы аз өзі айтады бір қара қарандаш әпереді үш жылға жетеді сол қара карандаш
жоқ сіздің жиырма жасыңызда делік мен жиырма жасымда боянған жоқпын
косметика болды ма ол заманда болған шығар білмеймін шынын айтқанда
кімдер боянатын сонда студент болып жүренде сіз енді аққұба әдемі қыз болған екенсіз қазір де сұлусыз құдайға шүкір
бірақ ол заманда кімдер боянды сонда боянды болды мен ыыы қара қыздар болды өте қап қара келгенде студентпіз ғой енді алматыда
сонда оның боянғаны көрінеді де опа вот опаны көрдім мен басқа боянғанын көрген жоқпын қара қыздардың өзінің қастары да әдемі бәрі де
опаланып алады да мойынын опалауды ұмытып кетеді сосын бәрі күледі мына жері аппақ болып шығады да иә ондай болды
ал енді басқа бояуды көрген жоқпын еріндерін бояғандар болды кішкене
түсінікті рахмет ендеше ортамызда кәсіби визажистер отыр жансая ханым
опадан басқаны көрген жоқпын дейді қазір макияждың түрлері көп қой косметиканың да түрі көп айтып өтсеңіз
косметиканың ыыы қазіргі заман талабына сай ыыы жаңағы бренд дейді ғой ыыы брендтік косметикалар біздің қазақстанға келіп жатыр
ыыы соған орай ыыы макияждың түрлері де дамып жатыр ыыы макияждың бірнеше түрі бар
ыыы жалғыз ы күндізгі макияж болып бөлінеді кешкі макияж болып бөлінеді ыыы тойға жасайтын қыз келіншектердің макияжы болады
оған ы фотосессияға байланысты еркек те жаңағы күйеулері де жасауы мүмкін гримм дейді ғой слегка гримм можно сделать
ыыы одан кейін ыыы арабский макияж голливудский макияж три д макияж эстет макияж макияждың түрлері көп
мәссаған смоки айс макияж смоки айс с пегментом оның түрлері көп айта берсек ыыы
а жаңағы три д деген қызық болып тұр үш д қандай ол сонда
три д макияж деген ыыы қыздарда қабақ болмайды
ыыы қытайдың қыздары болуы мүмкін азиатский көздер болады ыыы
три д қабақ жасайды иә краска арқылы ыыы қабақ жасауға болады солайынан ыыы айтады ғой визуально
ол бірақ бояу ғой тек қана иә оны сүрткен соң қайтадан қабағың қабағы жоқ болып кетеді
жалмауыз кемпірді қыз қылып шығарамыз десейші олай да мүмкін болады
ең арзан макияж қанша тұрады
ыыы ең арзан макияж негізі макияждар ыыы салонға байланысты орналасқан жеріне байланысты мен орташа бағасын айтайын ол он мың теңге
ыыы одан да төмен болуы мүмкін үш мыңға да табуға болады ыыы бірақ ыыы оған ыыы косметикалары қытайдың косметикасы не болмаса подделка дейді ғой ыыы оригинал болмауы мүмкін
ыыы он мың теңгенің ммм макияжы ыыы одан да жоғары болу мүмкін
ыыы статусына орай тек әншілер ііі жаңағы жүргізушілер бай кісілер баруы мүмкін ол салонға салонға оның бағасы жиырма бес мың жиырма мың әртүрлі
три д макияж дегенді естіп пе едіңіз
сіздің кезіңізде эстет макияж
с пегментом дедіңіз бе иә с
бар ма еді ондайлар білмеймін ондай мен естіген жоқпын
қазіргі қыздар көбісі біледі салонға келген қыздар өздері инстаграмды ашады да маған мынандай макияж істеп беріңіз дейді
олар өздері аттарын білмейді ммм ы салондағы мастерлер айтып береді оның аты мынандай сізге жарасады жараспайды ыыы мастерлер өздері таңдап береді түсінікті
макияждың бет бояудың жайы түсінікті арзан емес
енді нәзік жандылардың тағы бір ыыы әлсіздігі бар
ы өмірінде бір өзгеріс жасағысы келсе шашын бояйды немесе шашын мүлдем кесіп тастайды
былайынша айтқанда шаш қою үлгісін өзгертеді
солай ғой қыздар келісесіздер ғой
ортамызда алишер есімді хэйр стилист отыр қош келдіңіз
ммм неге қазіргі уақытта қыздар табиғи шашын шашының табиғи түсін өзгертуге құмар болып кетті
өйткені қазір заман талабына сай ыыы қыздар өзгергілері келеді
ыыы инстаграмда қарайды ы әлеуметтік желілерге қарап сол адамдарға ұқсағылары келеді және де ы
кімдерге блогерлерге әншілерге
бізге көбінесе келеді де анжелина джолидің суретін көрсетеді осындай шаш жасағым келеді или джессика альбаны көрсетеді осындай шаш жасағым
оған жарасады ма жараспайды ма олар оны түсінбейді ііі бірақ сондай талап етеді
жараспаса ренжіме жараспайды деп айтасыңдар ма айтамыз міндетті түрде оған егер міндетті түрде жаңағы шашы күйген болған жағдайда егер ақ түскен жағдайда
біз оған ііі өзіне жарасатын шаш үлгілерін міндетті түрде ыыы айтып кеңесімізді береміз
қандай түстерге бояйды
қазіргі таңда енді екі мың он сегіз весна лето ыыы жаз және көктем айларында қызыл және қызыл және сары түстер өте сәнді болды сары сары
сары түстердің өздерінің көптеген түрлері болады ғой ол күлгін сары қатты сары жай сары
көк көлгін түске бояйтындар ондай қазіргі таңда да ол жастар ы көбіне бояиды
ақшасын әдемелеп төлесе бояй беремін десейші қандай болса да конечно
ол қай жақтан келген тренд ол шетелден келген тренд негізінде осы әртүрлі шашқа бояу негізі қытай елінен
қытайдағылар ыыы жаңағы
талабына сай деп айтып қалдың ғой өзі заман талабы не дейді сонда шашыңды жасыл түске бояп ал дейді ме
жоқ ол адамның өзіне байланысты ғой негізі кейбіреулер болады ыыы өзіне жарасып тұрса неге жасамасқа
і тек қана жасыл түске емес өзіне жарасатын коңыр ашық қоңыр ыыы
м және тағы да басқа да
өткенге оралайықшы кішкене бәке бұрын мысалға ыыы шашты кімдер бояйтын
ііі аналарымыздың жасы қырықтан асқанда шашына ақ түскенде
ол бояғанның өзінде ол бояйтын хна мен білемін апам
өзінің табиғи түсін қайта қалпына келтіруге тырысатын ғой
ол хна деген ол пайдалы ол зиян емес те ол күйдірмейді де жоқ
менің апаларым болған ы қасы мысалға ақ болып қалса бар ғой осма деген болған осма ол жасыл жапырақ
соны бүйтіп күнге күйдіріп езеді де соны тамызып былай ағызады сонда екі қасының ортасына қойса сонда жүн шығады бүйтіп әдемі болады да
ал қазіргі таңда наоборот сол жүнді қырумен ше қырумен а бұрында өсіретін жүнді солар әдемі болсын деп

ы шашы сап сары ертесіне жап жасыл көкпеңбек ақырында не болды лыйсый қылды шашын нан ұрсын отвечаю шашын боямайтын болды
жоқ ол адамның өзіне байланысты егер конечно перебор болып кетсе күйдіре берсе күйдір біз оны бірінші
жаңа химиялық ыыы химиялық заттар зиянын айтып қалды ғой да салдарын айтып беріңізші
ол адамның өзіне байланысты олар кейбіреуі болады жаңағы біз түсіндіремін біз азиатпыз ғой азиаттың шаштарында пегмент өте ы қатты болып келеді
біздің өзіміздің шашымыз хотя боялмаса да қызыл және де ыыы жаңағы ыыы көкқара түстер негізі біздің ы шашымызда көп өте
оны осветлять еткен кезінде жаңағы күйдірген жағдайда ол сары болмайды а біздің қазақтар бір қара шаштан сразу ақ шаш жасағылары келеді
а оны ы жасау үшін көптеген этаптардан өту қажет сол ы оны олар күткілері келмейді де бір кезден жасағысы келеді
кейін азаннан кешке шейін отыр да шаш түскен сол кезден болады ол
мысалы айтады маған көбісі бірақ маған білінбейді де бауыржан сен көзіңді бояп ыыы типа бояп алғансың ба деп қояды мен айтамын иә бояп алғанмын деймін
таңғы сағат алтыда бояймын деймін де когда все спят бояп аламын деймін жоқ маған білінбейді
ыыы мысалы айтады неге сенің кірпігің ұзын дейді де өйткені мамамның кірпігі ұзын болған деймін де сосын папам ыыы қараған кезде мамам былай қарайтын
деп қарайтын кірпігін бүйтіп өйстіп кесіп тастаған деймін ғой қалжындаймын ғой жоқ ыыы тәубе деймін де құдайдың бергені өйстіп бояп қойған деймін
негізінде ммм көп қыздар бетін бұзады өйткені ы макияж жеп қояды да танымай қаласың кешке әдемі болып тұрады таңертең беті аппақ бозарып қан жүрмеген сияқты болып қалады
өйткені ыыы мен стамбулда бір түрік бала үйленген қызға әдемі қызға үйленген көрсетіп қойған
ертесіне таңертең тұрған кезде ол жазды неге арыз жазды сотқа қызға берді арызға өйткені танымай қалды қыздың түрін
қытайды да осындай бір оқиға болды ғой иә бала туып туып баласын пластикалық иә ота жасатып алған екен бетіне
жоқ ы бір жағынан ы кінәлай беруге де болмайтын шығар мысалға ыыы қалай десем екен бәрінің кірпігі сіздікі сияқты емес
жоқ қараңызшы қандай кірпігі онша ұзын емес те әп әдемі қандай қараңызшы табиғи шынайы жаным қара ғашық боласың осылай ше
мына қызды қараңызшы ы шынайы емес те естественно емес
мәссаған бұл кісінің ішінде біреу отырған сияқты бүйтіп қарап бүйтіп шын айтамын
жарайды бұл тақырыпқа самал бұлақ балдай дәрім салқын самал қара қандай табиғи жаным
бұл тақырыпқа қайта ораламыз жарайды ммм өткенді қайтадан айтайықшы бұрындары қыздар ыыы дүкенге киім алуға барса анасымен әпкесімен
немесе басқа бір кеңес беретін ыыы үлкен адаммен барып бірге таңдап көріп қайтатын иә
ал қазір ы қыздарға киім алуға көбісіне бәріне емес ананың да қажеті жоқ әпкенің де қажеті жоқ өйткені кәсіби имиджмейкер стилистер бар ортамызда лаура ханым отыр
бұндай қызмет ыыы біздің елде қаншалықты дамыған
ы бұл осы соңғы ммм соңғы үш ы екі үш жыл болды келгеніне біздің қазақстанға ыыы жақсы дамып келатырғанына ы
сонда дүкенге бірге ертіп барып қыздарға мынандай киім ал деп көрсететсіздер иә менің түсінігім сондай
иә себебі ммм бұл жерде бірінші рет і бірінші адам ы біздің алдымызға келгенде біз ол адамның жан дүниесін өзіміз ы тыңдаймыз
ыыы не не себеппен өзгеріс өзгергісі келеді біреулерде мысалға тұрмысқа шыға алмай жүреді
ыыы біреулер мысалға көп көп декретте отырып қалды үйде отырып қалды өзгеріссіз
қоғамнан қалып қойды қалып қалған иә ыыы немесе ыыы көп ыыы
талғамы жоқ болады кейбір адамдардың талғамы да жоқ сенімсіз болады иә өзіне мына киімді кисем қалай болады екен
иә ы мысалға бұл жерде ыыы соның бәрін тыңдай келе біз содан кейін сол кісіге өзінің жан дүниесіне сай киімдер таңдаймыз
ол үшін адамның өзі дайын болу керек біз оны мүлдем өзгерте алмаймыз соншалықты
жаңағы ы дұрыс түс таңдау дейміз дұрыс ыыы жаңағы киімнің келістіріп стиль стилін келістіріп кию дейміз
бұның бәрі не үшін керек мысалға ы алла тағала адамды жаратады ы оның аяғы қысқа денесі ұзын қолы ұзын соны біз киім арқылы
жасырасыздар ма ұзартып көрсетеміз киім
жаңа айтып қалдыңыз ғой тұрмысқа шыға алмай жүрген қыздар көбіне деп
иә ол ол да бірдей ыыы тұрмысқа шыға алмай жүргендер мысалға олар қалай ыыы мысалға айтады мен осы жерге барғанда осындай кездесуге барғанда мен осылай киінемін
әрине ол дұрыс таңдамайды сондықтан да ал күнделікті жұмысқа да күнделікті өміріне де ыыы кешке барғандағы солар капсула деп атайды
сол капсула арқылы біз мысалы жұмысқа осылай киінесіз ыыы кеш кешке барғанда осылай киінесіз ыыы сіздің дене бітіміңіз осындай сіз оны
сізге мынаны киген жарасады мынау жараспайды иә егер сіз мынаны кисеңіз сіз көрінбейсіз
мысалға адамға жараспайтын түс жоқ әрине мен оған келісемін ыыы құдайға шүкір макияждың арқасында біз оны әдемі қылып өзімізді шығарып аламыз
ал неге түстерді дұрыс таңдай білу керек деп айтады түсті дұрыс таңдаған жағдайда адам ешқандай бояусыз өзі әдемі болып жүруге болады
түсінікті жаңағы бауыржанның айтқан жаңағы стамбулдағы сотқа берген нәрсесі осы сіздердің кінәларыңыз сияқты
ы бірінші кездесуді бірінші көзқарасты ешқашан да жүз мың кездесумен ауыстыра алмайсыз
ыыы сондықтан сіз мысалға өзіңіз болашақ жарыңызды қандай кейіпте көрдіңіз сол сіздің өмірбақиыңызда қалады
сол үшін стилистің жұмысы ыыы жаңағы сахна болмасын ол күнделікті өмір болмасын жұмыс болмасын
адам өзіне сенімді болу үшін ол бірінші шүберек адам көркі шүберек өзіне сенімділік беретін де шүберек
өзіне жаңағы жаңағы успех дейді ғой ы табыс әкелетін де соның бәрі осы і киімнің арқасы
жарайды заманауи ыыы сұлулықтың қандай болатыны енді түсіне бастағандаймын
ендеше осы айтқандарыңыздың бәрін сөзбен дәлелдейік ортамызда жадыра есімді қонағымыз отыр қазір бір ііі эксперимент жасайық
сіздер ііі үшеулеріңіз жадырамен бірге сыртқа шығып ы толықтай ақыл кеңестеріңізді беріп өзгертіп басқа адам қылып
қайтып алып келсеңіздер келісесіздер ғой иә оған дейін ііі жадыра сізге сұрақ қояйыншы сұлулық салондарына қаншалықты жиі барасыз
ыыы жиі барған емеспін мен осы жақында оқып алдым өзім
өзіңе өзің бояуды сондықтан маған қазірше қажеттілгі жоқ тойға кештерге барған кезде барамын
сол кезде ғана
киімді өзіңіз таңдайсыз шашыңызды күнделікті жұмысқа өзіңіз реттеп жүресіз иә
өзім таңдаймын өзім тігіншімін өзім тігемін
бәрекелді жадыра ортаға шығыңыз есімізге сақтап қалайық қандай
роза апай құрметті көрермендер жадыраның түрін есте сақтап алыңыздар қажет десеңіздер суретке түсіріп алыңыздар
қазір төрде отырған мақтаулы мамандардың жұмысының нәтижесін көреміз
сол кеше бет бояу демекші де ше болды ғой анау бір ұл бүкіл елге таралып кетті бүкіл неге әлемге
ұл бала да алматылық жігіт шымкенттік жігіт а ыыы
жоқ жоқ жоқ шымкенттің атынан қатысқан ол келді
кім деген аты шымкенттің атынан қатысқан алматылық жігіт
да иә сол бала он бес мың адамның қыздың ішінен кірген ғой ішінен сұмдық қой ол не деген сұмдық ол танымай қалған қыз
хабарымызды жалғастырайық
ортамызда жұлдыз есімді қонағымыз отыр
сұлулық салондарына қаншалықты жиі күнде барады бұл қыз по моему
жоқ күнде бармаймын жоқ жоқ макияж өзім жасаймын макияж салонға бармаймын істеуге визажистке жоқ өзім істеймін макияж
салонға айына төрт бес рет барамын яғни аптасына бір рет
аптасына бір рет бір рет иә айына менде ммм алпыс алпыс елу мың кетеді
алпыс елу мың теңге мхм кетеді сұлулық салондарына кетеді иә
қандай қызметтерге барасыз сонда ол массаж ы сосын шаш бояу шаш
аптасына бір рет шашты боясыз ба сонда жоқ жоқ жоқ ыыы екі айдын ааа бір бір айдың ішінде ммм маникюр
бассейн педикюр солар
кірпік қазір қазір иә кішкене бірақ макияж ыыы осындай прямо істемеймін мен
өзіңіздің табиғи кірпігіңіз қысқа ма әлде сізге ұнамайды ма ыыы ұнамайды
а мына жабыстырылған кірпігіңіз ұнайды ұнайды иә ол әдемі көзім көзім көк көзім жас әдемі болып тұрады осылай макияж істегенде кезде көзім ашық тұрады
косметикаға қанша жұмсайсыз косметикаға мен мен бренд брендовый аламын китайский алмаймын ммм
елу жетпіс мың кетеді сол косметика маған ыыы бір жылға жетеді алғаным
күнделікті жұмысқа барғанда қалай боянып барасыз
ыыы күнде ы күндізгі макияж істеймін болды бірақ үйде макияж жасамаймын ыыы шопингке барғанда макияж істемеймін
съемкаға жұмысқа встречаға макияж жасаймын болды
ал ы той домалақ бір жиын туған күндерге кешке концерттерге барғанда кім істейді өзіңіз істейсіз бе салонға барасыз ба жоқ өзім істеймін прическа да макияж да өзім істеймін
арнайы оқуын оқыдыңыз ба жоқ жоқ мен дипломым военныймын военный психологымын бірақ ы қазір мен телевидение арқылы кино жұмыс жасаймын
көшеге боянбай шығасыз ба шығамын
мүлдем боянбай шыға бересіз шығамын дүкеге шығамын шығамын
и осылай осылай шықпаймын туфли киіп шықпаймын ыыы халатпен шығамын шаш осылай
а жұмысқа боянбай жоқ жоқ жоқ жоқ жұмысқа макияж
бір рет болса да боянбай келген кезіңіз болды ма неге жоқ
білмеймін комплекс деп айтуға келеді ме ол комплекс менде жоқ бірақ макияж ол әдемі ғой коррекция кішкене көз кішкене болды
ыыы сізге осы басқа адамдардан жігіттер тарапынан бір қатты боянып алыпсыз деген ескертпе әңгімелер айтылды ма осы уақытқа дейін жоқ
айтылған жоқ сіз өзіңізді қатты боянамын деп есептемейсіз иә кішкене ғана ммм бірақ ыыы жоқ маған ұнайды
маған ұнайды қандай мен макияж күндізгі істеймін маған осылай ұнайды помада мен осындай қызыл помада боямаймын
сосын ол қаракөз осылай тенимен мен істемеймін
жоқ маған мысалы қазір менің ойымша сіздің мына қазір румянаңыз осы лишний сізге артық болып тұр румянаңыз ше слишком қатты деп неғып тұр да
жарайды бола берсін маған ұнайды да иә маған ұнайды
а ы түсінбей отырмын сонда сіздің боянып жүргеніңіз ол өзіңізге ұнайды өзіңіз үшін боянасыз ба жоқ
адамдар көрсін адамдарға мен сізге ұнамаймын иә қазір
жарайды енді мен өзіме ала аламын
нұрай есімді қарындасымыз отыр төрде ыыы мүлдем боянбай келгенін көріп отырмыз
нұрай студиямызға қош келдің рахмет
табиғи сұлулықты насихаттайтын қыздардың қатарынансың ба әлде
боя атаулыны ұнатпайтындардың санатынансың ба
ыыы менің ойымша әрбір қызына әрбір қыздың өзіне тән сұлулығы бар әрбір қыздың өзіне тән ерекшелігі бар
және де оны андай бояумен бояп өзім сондайды ұнатпаймын сондықтан табиғи сұлулықты өзім жақсы көремін әр
әр қыз өзінше сұлу иә иә қыз өзінше сұлу
ыыы оның бәрін бояп кірпіктерін жабыстырып бәріне бірдей болудың қажеті жоқ дейсіз ғой
әрқайсысының өзіне тән ерекшелігі бар сол ерекшелікті ыыы андай бояулармен жабудың ешқандай қажеті жоқ деп ойлаймын
жасыңыз нешеде сіздің он сегізде
ммм осы уақытқа дейін бір рет болсын бояндыңыз ба ыыы мектепті бітірер кезде выпускной кешінде яғни мектепті бітірер кезде боянғанмын
бірақ боянған өзінде де бүкіл кеш бойы сол қашан сүртем деп жүрдім мысалы себебі
сүртуге асығып жүрдің иә маған ыңғайсыз
дұрыс қой ол жарайсың
мерекелік кештерге де боянбай барасың ба иә
боянбай бара беремін себебі барлығы түрімді көрген оны бояумен бояудың қажеті не бар деймін де
өйткені бұл қыз жұрттың көзіне бірден түседі мына қыз ше өйткені бұл боянбаған да шынайы
мына қыздар мысалы көп те уже қызық емес бізге мына қыз маған қызық та шынайы өзінің әлпеті өріп алған қандай сүйкімді
қалқам айналайын сен қазір ғана айтып отырсың ол көзге түседі деп а вот вечерге бірдеңеге барсаң иә түспейді
екінші нұрай өте әдемісің бірақ та дизайнер саған керек
сұрақтарымды жалғастырайын болашақта болашақта боянамын деп ойлайсың ба өзің ыыы отыз қырыққа келгенде
өзім негізі мамам мысалы қазір қырықтан асты бірақ өмірінде боянып көрмеген және де сол мамамды мысалы мен үлгі тұтамын және де мамам сияқты боянғым келмейді
сөйтіп ы уақыт көрсетер бірақ мен андай бояуларға мейкап деген нәрселерге өте қарсымын
күйеуіме қарайды де күйеуің боян десе боянасың отыр десе отырасың жат десе жатасың
жоқ енді күйеуі айтпайды ғой мысалы боян деп мысалы мен айтпаймын ты че кто кім хочет өзінің әйеліне да боян әдемі бол зачем ол
ортамызда бойдақ жігіттер отыр пікіріңізді білейік ереке
мен негізі боянбайтындардың қатарына мысалы мына қарындасымыз иә өте керемет баука айтқандай мына қарындасымыз да өте қатты боянбаған
а қалғандары қазір қыздар бәрі түрлерін бояған кезде м мейкап дейді ме жаңа не еді бәрі бір бірлеріне ұқсайды да
ол жаңалық емес жаңалық емес бояп уже көз үйреніп кеткен де қызық емес маған отвечаю апа сізге мүлдем қосылмаймын негізі ше апа сіз
иә апа сіздің кейбір сөзіңізге қосылып кейбір сөзіңізге қосылуға болмайды негізі иә
мен вообще боянбауға менің анам мысалы қырық беске келді осы уақытқа шейін боянбаған
ыыы апамның өзі туған апам жиырма сегізге келді тоже боянбаған қарындасым да боянбайды
өзінің апаңның жеңіл желпі боянауға болатын шығар мына қарындасымыз сияқты ондай қатты емес ы бірақ қастарын мынандай сызық қылып мынандай мынандай қылып бәрі бір бірінің түріне ұқсайды
қалқам сенің түріңе қарағанда апаң сұлу сұлулығы бар адам боянбаса да болады
бір жері кеміс болса мен например орысша айтқанда моль сияқты болып аппақ болып жүрген соң шалым маған көзіңді қара карандаш алып береді
жоқ сіздей ақ болсын апа сіз де қырыққа шейін боянбай одан кейін сіздің жағдайыңызды
болады потом өйткені шаш ағарған кезде соны білдіртпеу үшін можно кішкене бояуға да прямо олай керек емес
ереке жаңа ғана қызыл шашты сөзіңізді бөлейін жаңа ортада бауырымыз айтты ғой хайр стилист деді ме қыздар шашын қызылға бояды розовыйға бояиды дейді де
оларға қандай жігіттер қарайды олардың қасында жүретін жігіттер қуып кеткен жігіттер жаңағындай бір дені дұрыс жігіт жүргенін байқамадым әлі күнге шейін иә
өзі сияқты жаңағы шашы тоже сондай аралары бояп алған
мен де жаңа сол қызыл деп қайта сұрағаным сол ғой маған да ерсі естілді
иә ал мынандай қыздардың қасында шынымен сүйсініп қарайсың ғой шынымен өйткені барлық қыздардың түрі бірдей болғаннан кейін көзің үйреніп кеткен да
ереке сүйген қызың бар ма жоқ
бұйыртса болады ғой енді болашақта үйленесің ыыы әйелің айтса сол кезде
мен де енді косметологқа барамын апта сайын барғым келеді мен құрбыларым секілді боянып жүргім келеді десе
жоқ менің і қыз жағына қарағанда талғамым басқаша мен жүрмегенім жүрдім қыздармен
бірақ боянбаған өтірік айтпай ақ қояйын боянбаған міне досым да отыр бекзат деген біледі
боянбайтын қызды өзіңе жар етіп таңдап аласың иә
мен саған айтайын десем мен басқа нәрсе айтайыншы саған қалқам сенің бояуың қанық иә менің немерем де сап сары
аппақ шашы да ақ ы ұзын бірақ аппақ өзі де аппақ қазір жиырма алтыда он алтыдағы қыз сияқты еще үйден шықпайды атасының мінезі
ал енді сондай қызды кім не етеді неше рет айтамын кішкене көзіңді бір рет бояшы деп өмірде боянбайды
түрі де бәрі де әдемі болғанмен сондықтан мен ойлаймын что жігіттер жай ғана айтады
жаңағы айтып отырмын ғой жеңіл желпіге ондай қарсы емеспін қатты бірақ слишком болады ғой бояп жіберетіндер
жаңа ыыы бауыржан айтпақшы бәрі бір біріне ұқсайды деп рас иә
ы бәрінің кірпіктері бірдей болып кеткен ғой соңғы кездері қыздардың қастарын да бірдей қылып
қарлығаш қастар жаңағы иә татуаж қасын теріп алады иә ол қасын қырып тастайды
әнші қыз атақты қыз ы барып келді тайландқа демалысқа бір күні келіп тұр кірпігі мынандай представляешь
бұл трансуханың кірпігі деп қояды кімнің кірпігі трансуханың кірпігі деп қояды да маған
трансвеститтердің кірпігі оказывается мынандай қылып жабыстырып алған да мен айтамын күшті деп қоямын бірақ қаяқтағы күшті ужас
енді ол кірпікпен бұғының мүйізіндей кірпікпен көзін әрең ашып жұмып тұрса иә м
сіз айтыңызшы жаңағы татуаж ы жұпар ханым
косметолог дәрігер ретінде айтыңызшы бұның зияны бар ма
ы татуаждың өзіндік і қарама қарсы көрсеткіштер бар егер де адамда созылмалы аурулар болса гепатит болса
және иммунды аурулары болса иммунды тапшылық аурулар болса сонымен қатар аллергия болса бұнда татуаж жасауға болмайды
татуаждан кейінгі бізде ыыы аурулар болуы мүмкін
татуаждан кейінгі мысалы және гепатит ауруы болуы мүмкін вирусты гепатит б болуы мүмкін вирусты гепатит с болуы мүмкін
ол ыыы неге пайда болады ол стерилизациядан өтпеген жағдайда болуы мүмкін татуаждан кейін
қазір бізде татуаж жасайтын адамдар өте көп олардың барлық инструменті стерильді болуы керек
ыыы сонымен қатар татуаждың тағы бір ііі ы зияны ол ы бізде бір жасалса ол үш төрт жылдан кейін қайтадан жасалу керек болады
организм оған үйреніп кетеді кейін адамның түрі ііі уже жасы келген кезде қартая келе ыыы татуаж жасауға болмайды неге
ыыы себебі теріде өзгерістер болады терідегі ыыы татуаж жасай берген сайын тері аурулары болуы мүмкін
тері аурулардың ішінде өте көп аурулар оларды ы біреуін мысал ретінде айтайын жаңа дерматит деп атаймыз аллергиялық дерматит болуы мүмкін
ыыы олар ыыы әрқашан да емделуде ы және дәрігердің қадағалауында болады
жалпы әйел заты психологиялық тұрғыда қартаюдан қорқады ғой беттеріне әжім түссе әбіржей бастайды
ыыы бұрындары аналарымыз ыыы үйде маска жасап айранмен жуып шаштарын айранмен жуып дегендей сондай нәрселерді жасайтын
қазіргі қыз келіншектер түрлі процедураларға барады
ыыы жалпы бет күтіміне байланысты қандай қызметтерді айта алар едіңіз
ыыы бет күтіміне байланысты і бізге қазіргі көптен келетіндер көбінесе жас қыздарда акне пост акне деп айтамыз беттің безеулерімен келеді
ал жасы отыз бестен асқан ы қыз келіншектердің көбінесе әжіммен келеді ыыы кейбіреуінде дақтар болуы мүмкін
жүкітіліктен кейін дақтар болуы мүмкін болмаса созылмалы аурулардан кейінгі дақтар шығуы мүмкін ы сол проблемалармен бізге келеді
ііі біз көптеген процедураларды жасаймыз ііі пилингтер і мезотерапия деп айтамыз
болмаса сол дақтарды әжімдерді кетіретін биоревитализация ботокс деп айтып жатамыз сондай процедуралар жасаймыз
бағалары қандай енді соларды айтып өтіңізші орташа
ыыы бағалары әжімдерді кетіретін процедураларды айтатын болсақ ыыы ботокс ы ботокстар алпыс мыңнан жоғары тұрады
м бір процедура әжімдерді ііі ботолотаксин типті а деген иә укол арқылы
ііі инекциялық тұрғыда ііі әжімдерді тартып ыыы әжімді бір жылға дейін
тоқтай тұрыңыз бетке инекция жасайды ма бетке инекция жасаймыз иә
зиян емес пе ол өте зиян ыыы оның иә ііі зияны да бар
ііі міндетті түрде ол процедураны жасардан бұрын біз толығымен ііі диагностика жасап алуымыз керек
оң көрсеткіштері болады кері көрсеткіштері болады қарама қарсы көрсеткіштер болатын жағдайда біз ол процедураны жасамаймыз
ал көрсеткіштер егер әйел адам өзінің келісімін беретін жағдайда біз ол процедураны жасаймыз
ботокс ы инекция дегенде сонда терінің астына
тері астына инекция ботолоксид
ол сонда әжім болып тұрған теріні терінің астын толтырып қоясыздар ма сонда ыыы иә әжім
немен не не құясыздар ол жерге биоревитализацияны айтайын сізге биоревитализация дегенімз әжім ііі тұрған і әжім тұрған теріні
ііі гиалурон қышқылы деген болады бізде теріде қалыпты жағдайда гиалурон қышқылы уақыт өте келе және тері өзінің ылғалдылығын жоғалтады және ол жерде бізде әжім пайда бола бастайды
ол жерге біз биоревитализация жасаймыз биоревитализация гиалурон қышқылын инекция арқылы тері ішіне енгіземіз
ол жерде гиалурон қышқылы толтырады да әжімдердің орнын ыыы әжімдерді тартады яғни
сіз барып па едіңіз осындай процедураларға
бір жылдан кейін жаңағы әжімдер қайта оралады ма ы бір жылдан кейін иә әжімдер қайтадан
екі есе көп болып ыыы оралмайды гиалурон қышқылы дегеніміз ол қалыпты жағдайда да адам терісінде болады біз тек гиалурон қышқылымен оның орнын толтырамыз
яғни гиалурон қышқылын қайтадан организмге енгіземіз бет терісіне
ыыы оны дермата косметолог ыыы яғни профессионал дәрігер жасауы керек жай ғана косметолог емес
ол кәдімгі оперцияға жатады ма ыыы ол ыыы операция деп айтсақ та болады бірақ операцияға көбінесе жатпайды
оперция дегеніміз яғни бізде ота жасау ғой ал бұл дегеніміз иннекция жасау бұл укол операция емес бұл
түсінікті түсінікті рахмет ортамызда ерсайын есімді жас жігіт отыр
ыыы ереке ақшасы жетсе неге бармасқа барып тұрсын деген пікірдесің иә иә
жоқ ыыы ақшасы жетсе ы күнде күнде емес салонға ы аптасына бір рет барса болады неге бармасқа
егер де оған қатты аса көп ақша кетпесе әрине ыыы қатты боянып керегі жоқ менің ойымша өйткені менің ойымша қазір екі мың он сегізде ы олай бояну тренд емес
қазір ыыы ресторанға барсаң кафеге барсаң ы қыздарды көресің ғой отырған например допустим ыыы
и именно аз боянған қызға көп көп қарайсың сразу көзің түседі и сонымен танысқың келеді сонымен араласқың келеді ал көп боянған қыз
и менің ойымша табиғи сұлулық деген ол бірінші орында болу керек
мерекелік кешке барғанда сенің сүйікті қызың ғана боянбай басқалардың бәрі әдемі болып боянып жүрсе енді әдемі деп айтатын болдық қой
қарағайдай етіп қайырып алып
жоқ егер де менің қызым баратын болса маған білмеймін мен менің қызым болған қазір қызым жоқ қазір і в пойске так сказать
ол боянды сосын ол боянған жоқ ол боянған жоқ бірақ ол өзі де боянғысы келген жоқ мен оны мен оны жақсы көрдім қалай өзі
жарайды ол ы қалай айырылысқандарыңызды сұрап тұрған жоқпын жоқ
жалпы жаңағы мен мерекелік кешке қатысты мерекелік кешке қатысты жоқ мен айтып тұрмын ғой мен
тіпті боянбаған деген оған қарсы боянуға қарсы емеспін ыыы шамалы боянса ол жеңіл желпі
мысалыға жүз мың ыыы аха тағы басқа басқа
әйелің қырыққа келгенде жасатамын десе жағдайың жетіп тұр мәселен егер жасатамын десе
қырыққа келіп алайық бірінші
қазір өзім қазіргі өзім деп айтатын болсам қырыққа келгенде емес мен қарсымын ондайға
ботоксқа де басқа да өйткені ыыы оның бір жылға бір жылға ғана шыдайды екен ол бір жылдан кейін ол қалай болатын мүмкін ыыы жаман
ғалияш ханым айналаға көз салсақ қазір ыыы нұрай секілді қыздарды кездестіру өте сирек жағдай
бұл нені білдіреді ы былай айтар едік те бұл жағдайдың бәріне негізі і қазір жігіттеріміз сайрап отыр ғой жақсы айтып отыр
әйелдердің бәрін салонға жетелейтін і жігіттер
олар жігіттер қолынан ұстап апарып жетелемейді і оларға әдемі көріну үшін сұлу көріну үшін өйткені жігіттер сұлулықты жақсы көреді
қазір осы жерде жоқ тыңдайық тыңдайық қазір осы жерде осы отырған жігіттерге жаңа сайрап отырған бауыржанға да басқа жігіттерге де
мына екі қыздың мына үш қыздың жарайды арасынан кімді ы жаңағы вечерге немесе жаңағы ы клубқа алып барар едің десе нұрайға олар қарындас ретінде қарайды
әдемі сұлу табиғи сұлулық жан сұлулығы көрініп тұр дейді бірақ қарындас ретінде қарайды тек қарындас ретінде қарайды
бауыржан сізді бағанадан тыңдап отырмыз енді і сабыр иә м бұл ііі бұл біріншіден қарындас ретінде қарайды
екіншіден бұл жерде жас жас жас ерекшелік үлкен жас ерекшелік бұл жерде он сегіз жас дегеніңіз не
он сегіз жас дегеніңіз боянбай ақ жүретін жиырма жасқа жиырма үш жасқа дейін боянбай ақ жүруге болады
бірақ мына ы косметологтың өзі айтатын шығар боянбай жүріп те алдағы уақытты ойлап жүру керек шығар
біздер де ойламай кеткен шығармыз себебі ііі он сегіз жаста осылай үлбіреп жас көз жанарының бәрі жанып тұрғанмен де
отыздан аса келе ы сол кезде күтінбегенім қап деп айтатындай уақыт болады иә сондықтан да мәселе кірпік жабыстырғанда емес
бірақ ыыы косметолог айтатын шығар келісетін шығар он сегіз жастың да өзінің кремдері болады арнайы күтініп жүрген жақсы иә күтініп жүрген
көбіне ііі косметологтар айтады көбіне жас қыздар жетелеп бармайды жас қыздар бар барар бір рет барар елігіп екі рет барар
көбіне ботоксқа да баратын кірпік салуға да баратын қасын жұлатын да егде отыздан асқан келіншектер көбіне
өйткені олар өздерінің ерлері үшін ерлерінің алдында әдемі көріну үшін тырысады
өздерін бала шаға отбасы деп кетеді де өздеріне қарамай кетеді де бір уақыт содан кейін естерін жия бастайды ерлерінің
ы жаңа мейірімдері ерлерінің көңіл бөлулері азая бастаған кезде
мінекей і сондықтан олар құрбандыққа барады әйелдер қандай құрбандыққа бармайды жаңа айтып отыр иә алпыс жетпіс мың жүз мың екі жүз мың
сол күйеуінің қалтасынан суырып алады да барады сол сен үшін ғой деп
өтірік емес қой иә расында да ер азаматы қыз кезіндегідей сұлу сұлу емес қой әйелі көріп отыр оны көзі
мойындап айта алмаса да сондықтан қалтасында ақшасын суырып береді қасында әп әдемі әйелінін жүргенін қалайды сол күйінше ы қай нәрсе де өзінің деңгейінде болу керек
ы жігіттер ы қыздар айтып отыр ғой ы мүлдем боянбасын деп айтпаймын боянсын күтінсін бірақ та шегімен деп барлық нәрсе шынайлығымен болу керек те
ы артық ы қыламын деп ы тыртық қылып алатын жағдай болады иә сондықтан да немесе әдемі боламын деп ы жаңа косметиканың құрбаны болып кететін жағдайлар болады
сондықтан да кез келген нәрсе адам өзінің жан дүниесімен бірінші і сырлас болу керек
адам айнаға қараған кезде өзін ұнату керек өзі қалай бар солай ұнату керек тек соны толықтыру керек сәл ғана
бәке мынандай бір әзіл бар ғой жігіттердің арасында күнде боянатын қыз мысалға бір күн боянбай келсе түрін көріп шошып кетті деген сияқты иә
осындай сәттер болды ма ондай сәттер ыыы менің ойымша әр жігіттің өмірінде болады
ыыы жалпы бағдарламаның тақырыбында екіге бөлініп жатырмыз ғой боянатын қыздар және боянбайтын қыздар деп
ы боянатын қыздар несімен шошытады мысалға кейбір қыздар бар өздерінің сұлулығына жаңағы дополнение деп айтады ғой жай ғана дополнение жасап жүреді
а кейбір қыздар енді табиғаттың берген ы сықси деп айтамыз ғой сықси көзін үлкен қылып көрсетіп алады мысалға
бұны он метр жерде тұрған он қыз бірдей боянып алған бәрі біздің көзімізге жігіттердің көздеріне бірдей болып көрінеді
иә бірдей болып көрінеді ал жақын келе кімнің кім екені уже жігіттер айыра бастайды
жаңа сіз айтып жатырсыз ғой ыыы қыздардың ы қатты боянауына себептердің бірі жігіттер сендер боянған қыздарды свиданиеге шақырасыңдар
ал мынау тұрған біздің нұрай қарындасымыз сияқты қыздарға сендер қарындас ретінде қарайсыңдар
жоқ біз боянған қыздарды шақырмаймыз біз ііі боянған қыздар ыыы бір күндік болмаса екі күндік иә иә болмаса үш күндік қыздар ретінде қараймыз
ал нұрай сияқты қарындастарға біз туған қарындасымызға ретінде емес оған құрметпен қарағандығымыздан оларды шақырмайтын шығармыз көрдіңіз бе
көрдіңіз бе екі түрлі нәрсе қыздар да оған үйреніп қалған боянады значит мені шақырады мысалы
значит мені шақырған жерде мен жақсылап көңіл көтеремін жақсылап тойлаймын екі үш күндік махаббат сонымен бітті
ал нұрай сияқты мысалы боянбайтын қыздарға біз ііі ағалықпен қараймыз жанымыз ашып қарайды сол себепті ол кісілермен бізде басқаша
айналайын осы жерің дұрыс емес мынау ы мен нұрайды кемсітіп отырған жоқпын әдемі қыз
жоқ сендер сендердің сөздеріңді айтамын әдемі қыз бірақ та адам күтім міне жаңа мына психолог дұрыс айтты
ы сұлулық өзінен і өзіне күтім керек жасынан денесіне де қарау керек жүріс тұрысына қарау керек киіміне қарау керек шашына
мына қыздардың көбінің шашының күтімі жоқ біз күлге жаңа мына балам айтты ғой айранға жудық шашымызды күлдің ы қайынның күліне жудық күлді отырғыз неге суға батырып
жауынның суына жудық сондықтан қарағанда бұл қыздар өзіне күту керек он сегізде әдемі вот шашына күтім керек өзінің денесіне күтіп керек
а кейбір адамдар құр беттерін бояй береді де сеп семіз болып не шошқадай семіз болып кетеді сондықтан адамның бәрі де сұлу
апалар қыздарда почему күтім деген күтім боясын креммен істесін де причем краска күтім күтім деп бояну
керек креммен жақсы мына неге болды зачем бұны бояндырып
нұрлан аға сізге жеңгем ыыы мынандай процедураға
шаш күтіміне бет күтіміне байланысты мынанша ақша керек десе қысылмай бересіз бе
қазір енді заманға сай енді бұл кісілер енді сұрай қоймайтын шығар деп ойлаймын мен енді біздің апай айтып отыр ғой
кезінде мен де отыз жыл назад үйленгенде бұл кісілерде бір қарандаш қана болатын өзі қара қарандаш болатын соны білетінмін мен отыз жыл назад үйленгенде
сол сияқты енді былай енді мысалға қазір елуден асты сол боянған ешкімнен кем емес шығар
адам енді мынау айтады ғой мысалы жаңа не мынау сөз шығыватқан табиғи сұлулық пен мынау бояулық сұлулық дейді ғой
бұл ішкі жаңағы жан адамның өзінің сұлулығы жетіп тұр ғой сол
қыз жібек пен баян сұлу сияқты енді ондай енді қазір бізде болмайтын шығар енді ондай сұлулықтар дұрыс па анау табиғи сұлулық
но адам енді бір жағынан өз өзін кішкене қарап жастау кезінде қарайтын шығар енді бұл кісілерге енді
сұрап баратса енді алып беретін халіміз бар енді ондай бір жағынан ол бірақ енді қазір бояна қоймайтын шығар деп ойлаймын
қыз сұлу болғысы келіп мәселен өз ақшасына салонға барсын немесе бет күтіміне шаш күтіміне байланысты түрлі процедураларды алсын мамандарға барсын түрлі қызметтерді алсын
оның несі айып егер өз ақшасына барып тұрса а бәке
айтайыншы мен елу алпыс мың теңге беріп өзінің ақшасына барады ма любой білмеймін ғой кімнің ақшасына барса да
елу алпыс мың теңге беріп сұлу болған болғанымен ішкі жан дүниеңіз сұлу болмаса ше бәрі бес тиын негізі
ол көрініп тұрады қанша сұлу болып тұрсаң да өтірік екенін ондайды жақтырмаймын это называется хамелеон өзіне ол сенімді емес қыздар барады
ұнамайды маған ондай қыздар бір күн оны білмеймін ереке шынайы ұнайды маған шынайы
жоқ енді боянған қыздар бірақ айтқанда шынымен де көз алдыңа елестетесің де мысалы бояусыз түрі бөлек бояусыз түрі қандай екенін енді өз пікірімде қаламын
боянбау жағы да жеңіл желпі болады бірақ міне апамыз сияқты отырған жеңіл желпі бірақ қатты емес бірақ мына психолог ханымның сөзімен келіспеймін
ендеше біздің студиямызға келген визажист хейр стилист стилист дизайнер мамандардың жұмысының нәтижесін көрейік жадыраны ортаға шақырайық
келіңіз ортаға шығыңыз
бір екі айналып көрермендерге көрсетіп қойыңыз
не дейсіздер құрметті көрермендер
өзіңіздің і өзіңіздің і жасыңыздан жаңа біз сізді көргендегіден і мен айта аламын ы стилистердің осы мамандардың көмегімен і сіз ы бір бес алты жасқа бірден жасардыңыз
ендеше мамандардың өздеріне сөз берейік
жадыра мойының ұзарып кетті тіпті бойың да ұзарып кетті қандай
енді сіздер ііі не істедіңіздер қалай өзгерттіңіздер соны айтып беріңіздер
және ол ыыы салонда немесе басқа жерде бұл қызмет қанша тұрады соны айтыңыздар бағасын есептеп
ыыы біріншіден і біз жадыра ханымның ыыы дене жаңағы терісінің түсі ол ыыы қара көзге түспейтін түс
қараның көзге түсетіні келеді немесе көзге түспейтіні келеді оны қалай білуге болады
і жаңағы неде отырған адамдар өздеріңіз жаңағы ы бәрімізде бар ғой цыпочка деп атаймыз иә күміс немесе алтынды қолға қойған кезде
егер алтын сізге қатты жарасса значит сіз ы жаңағы жылыға жатасыз егер сізге күміс жақсы жарасса онда сіз суық денеге жарасасыз
сондықтан да түсті таңдаған кезде де сізге жылы түстер таңдау керек егер жылы келсе ы суық келсе онда
жарайды ол түсінікті нақты қызметіңізді айтыңызшы не істедіңіз қандай кеңес бердіңіз және ол қанша тұрады
а ол ііі кісіге мен қазір жадыра ханымға ыыы тізесінен төмен көйлекті таңдадық ол бойды ұзартып көрсетеді
сосын ы беліндегі жаңағы белдемшесін жоғарыға кішкене белден жоғары көтердік және дене бітіміне сай орташа ы жуандықта белдікшені ыыы
яғни имиджін қалыптастырдыңыз иә имидж деп жазып қояйын бағасын айтыңыз
ы бағасы ыыы бұл консультацияға полностью жаңағы біз ыыы
қалай айтсам мен мысалға өзім елу мың аламын
қанша елу мың елу мың иә түсінікті рахмет
ыыы мен ы бұл кісіге ыыы қабағы жоқ болғандықтан ыыы қабағы жоқ кезде макияждың три д макияж не болмаса смоки айс деп аталады
ыыы яғни бұл қазіргі уақытта мен смоки айс ыыы макияжын қолдандым ыыы
қандай макияж смоки айс іхі
ол қанша тұрады ыыы құны он мың теңге деп бағалаймын
он мың орташа бағасы сондай орташа бағасы он мың теңге
біз жай укладка жасадық бұны күнделікті жүрсе де болады және
қанша болады жеті мың теңге а жеті мың
жеті мың теңге болады иә мхм
енді осыны қосайық алпыс жеті мың теңге шығып тұр
және бұл көрсетілетін қызметтердің ыыы бәрі емес қой бұл жерде жансая қателеспесем татуаж жоқ иә жоқ
бұл жерде кірпік жоқ ботокс жоқ кірпік жоқ ммм шашты басқа түске бояу жоқ иә
маникюр бар ма маникюр де жоқ маникюрде жоқ педикюр де жоқ
сонымен ы бұл жеңіл макияж деп айтсақ болады иә
жеңіл сәндендіру
солай ғой алпыс жеті мыңға шықты
енді жұмысқа күнде бір көйлекті киіп бара бермейді ғой қыз келіншектер көйлек кию керек макияжбен де екі үш күн жүре алмайсың
шаш үлгісі де мәңгі тұрмайды басыңды жастыққа тигізбей ұйықтасаң екі күнге шыдайды иә
түсінікті бүгінгі сұлулықтың бағасын ұққандай болдық
сұлу сұлу емес сүйген сұлу дейді ғой
алайда бүгінгі заманда сұлу болудың сан жолы бар
кірпігі бұғының мүйізіндей қыздарға да көзіміз үйренді бастысы аруларымыз шектен шықпаса игі
хан болсақ та қара болсақ та дүйім жұрттан дара болсақ та ғалым болсақ та жарты әлемге мәлім болсақ та бәріміз пендеміз ғой періште көкте ғана аман сау болыңыздар